Ɗee ɗiɗi kaa fay gootel waawaa yahde yoppa gonngel. Sabi laddeeji ɗii e nokkuuje ɗee, so ɗe maraaka ɗe moƴƴinee faa gasatan jawdi waawaa heɓeede, huunde fuu waawaa heɓeede hen. <hesitation> jawdi duu so heɓaama kañun waɗta sabaabu so golle waawa waɗeede e haybude nokkuuje ɗee kañun e laddeeji ɗii fuu.